Ny anjara asan'ny fomban-draza eo amy fiaraha-moñina ankehitriñy dra maro izy io. Izy da mampisy firaisan-kiña mampifankatia dra mañamafy fihavañana avao koa sady mañamafy ny fifankahitava amin'ny mpihava.